Jwa'nta ndele ngud ngomen lo tabler jwa'na ndole basketbol, jwa'na ndyen men. jwa'n, kigmen za, msa xyon ren men na, za nawe yo lozo men, nda roa re yiz ndyak men reba', ga re yibmen, ga re, jwa'na nak jwa'n ndole este basketbola', jwa'na ngij men ndyen men por ke' na nchat men na', nwin dib men, nwin ni' men, nwin ya'men, hasta nu yek men nawe nchaka' za kigmen jwa'na, tamod ndole ya'bija' basketbol ndoley'